माछा जो छ तै म बटि न बहोत गंदी स्मैल ओंदी और सु बहोत जल्दी खराब भी हो जोंद। त माछा तै तुम रखण चोंद छ फ्रिज म तो तै क तुम टैम्प्रेचर चार डिग्री सैल्सियस बटिन कम रखा और तै म रखा मच्छली। मच्छली रौली दो या तीन दिन रौली तैक बाद खान पीन लायक होनी छ।